Oli babé éni umugoor; nang pañé gayihéén fasiim faamé nétééy fok ukook jambi fasiim fafu furég futéhé injo ufaak nutaas ésoho yayu injé éséét; éni té nubaaj maal masup nuŋa nutaas; uŋa nutaas injé éséét ñé kindi éni bubébéén nubajé nuŋaar miin usontéén ésoho yayu marok ésoho éwaar ését nang miin ajuho ganja ukano mé miin guséét mé éno, ésoho mo néwaar mé éséét éno. Lét ñé étiŋul ñéér ékook hani, aw bécokoor yoésoho yayu jak nang miin aw ukano mé jak.